A taka in taka nuú io vɨna te suni va'a ɨó chi ka jiníyo nu ɨó taka nu yiuú yaá taka cha ntɨchi xɨní ni kasa'ade taka nuú esté taka nuún ntatiún ka tavade jina'ade te jiniyo jiniyo nu ɨó, jiniyo xi nu kuniyo sa'ayo te tua, a ɨó te nu nu tukuti chi ma kúniyo sa'ayo ja kuni esté este taka nuún sa'ayo kuníyo te ku te nuu tu chi ma kunio te suni ɨó va'ani ja ni ka sa'ade cha ntɨchí xɨni te ka sa'ade taká ya'á ja ja kuni esté ɨó te kúú ka jiniyo jina'ayo.